طال عمرك تحط المقدار الماي اللي تبيه <hesitation> وعلى كل <hesitation> كاسة ماء <hesitation> تحط نص معلجة شاهي تمام واذا تبغى تظيف معهم سكر في في نفس القدر او في نفس البراد <hesitation> بكيفك تبغى تحط السكر اخر شي ايظا بكيفك تترك الشاي لين يغلي واذا غلا <hesitation> تتركه خلال ثلاث دجايج ولا حاجة وبس بالعافية.